Näütüses tuulõjakk miä om sääne ohku ja kaitsõs võiollaq väikese vihma ja tuulõ iist. Sis om <hesitation> talvõjopi, tuu om paksu sisuga ja and sullõ kõvastõ lämmind. Või-ollaq kombõkas, tuu om sis terve kehhä katva paks rõivastus. Ja ka pus'a, miä om sääne, lask tuult läbi, aga iks and sullõ lämmind